Nkyene deɛ ho hia yie. Nkyene wɔ aduane mu a, ɛboa ma aduane no yɛ dɛ. Saa nso na ɔnni yɛn aduane mu a, ɔyɛ a aduane no ne dɛ no yɛnhyɛda nte no yie. Nti ho hia paa sɛ nkyene deɛ yɛyɛ aduane a yɛde bi bɛgu mu. Na mpɛn pii no, seisei adɔkotafoɔ ama yɛate aseɛ sɛ, nkyene die bebree no de haw ne ammaneɛ bebree ne bra nipadua no. Ɛno nti, yɛbɛtumi a yɛmmɔ mmɔden paa sɛ nka nkyene deɛ yɛbɛte so wɔ yɛn aduanedie mu. Me mmom deɛ, kwan a nnim sɛ yɛbɛfa so na yɛate nkyene so wɔ yɛn aduanedie mu no baako ne sɛ, yɛbɛyɛ nipa a yɛn aduane biara yɛbɛdi no, yɛbɛ noa no wɔ fie. Wahunu sɛ wɔtaa noa w'aduane wɔ fie a nkyene no wo susu deɛ wo pɛ na wo de agu mu. Wo yɛ no saa, ɛboa wo ma wo tumi te nkyene die dodoɔ bebree no so. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, afei yɛn nnuane yɛ mu no yɛn mma atosodeɛ nyɛ bebree wɔ mu. Atosodeɛ; gyeene, maako ɛne deɛ ɛkeka ho bebree no yɛde gu yɛn aduane mu a ɛboa yɛn. Na afei abɔnten so nnuane a ɛwɔ konko mu na afei tontrowa, ne 'paper' ahoroɔ bebree mu no yɛn mmɔ mmɔden sɛ yɛbɛgyae. Saa nnune no nyinaa no wɔde nkyene bebree agu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akyɛre.